אַללּשׁוֹן הָאֵם דְּיַאל וַאלְדִי הִיא הָאַללּשׁוֹן הָעֲרַבִּית הַדַּארְג'ה הַמַרְכַּשִּׁיָּה בְּזָאף מִן גְּדוּדִי קָאנּוּ כַּיַהְדְרוּ בַּאַללּשׁוֹן הָאֲמַאזִיגִית חֻּצוּסָן פִּגְ'בַּאל אוּ פַלְקְרַי קָאנּוּ כַּיַחְלְטוּ מַבֵּין הַדַּארְג'ה וּמַבֵּין הָאֲמַאזִיגִית פִּלְחַיַאת יוֹמִיָּה וְהַאדָא הוּא לִי חִלָּאנִי נִתְעַלְּם וְנַחֵס בִּתְקוּפָה מֻתַּנַּוְעַת וְעַשִּׁירָה פִּנְפְּס אֶלְוַקְת.